Nour ika magn gon tira dagi gugneya, agil kon tira dagi fekkireya, temerin gu dan gon maska tagneya. Awolin kailka ika fa ju kan ming isigji, salaa goni, iman un gon, din oun gon fa isigi, temerin gon uga fa isigje. Teme kudan hikir dachiro, maska dachiro, uoska dachiro go fa isigji. U gon Nouri do ton mennayru, temerin gu dan maska tagninanga, jerani dan maska tagninanga, enebin mislim mally shehadag uqeadan, maska tagninanga, uoskiin tarigilton gon maska tagninanga uoskin tarigilton gon maskine nour ka federu, uoskiin tarigilton maskil uga idrojey صراط المستقيم dawi gon udo howinoseya سكرات الموت ton udo howina, nour ka federo ان شاء الله in beled tod un gon rogkirosa, beled tod unga rowigosa malleronga oro kalo tino mattonga jaman ju tiga darika damunidan jaman kabaniya nouri iegon ikon maska fede ai gon ika fa istajaba tearain ان شاء الله nouri kon istajaba daincharin in bagnid un aa fedeka.